تحب تقوي روحك بالكدا؟ فما تمارين تفرجت فيهم انا على اليوتيوب، طيارة باهين برشا برشا، كيفاش تبدا تستعمل <hesitation> الأوزان هذوكا بشوي بشوية حاول ملول خوذ أوزان ماهمش رزان برشا خود نتاع <hesitation> كيلو زوز كيلو ثلاثة كيلو وأبدا بشوية بشوية راه لو ما تنزلش على روحك برشا، أبدا بنتاع الكيلو من لول ومن بعد أبدا قوي وتهز فما هاكا تهز الفوق وتهبط لوطا باهي.